<hesitation> Fomba ampiasanà radaka i lelany lavabe igny ndraika: <hesitation> igny a anamboran'ny hanina hohaniny igny, agnatin'ny vavany akao igny de ra- efa mivonona sara izy hoe iry raha samboriko, de raha vao ohatra am'zay paré izy tonga de mivoaka lelany igny de mivoaka lavabe de voasambotra ananjy raha tokony samboriny igny de tafiditra agnaty vavany.